Danai la iná ñuteñu xañatu nrute nré ití, da'á kuanati xakuanati, nrenituno noxaña yoo nrute nraviti, nguilo ñute un ndukuñati, kuanxhia kuanxhinó nrenituno ténoxana ihó nó té ñixhi inka ngué kunikaxa, kunravi anguixhi ujun.